Rajawxiik b'la' qe qalaq' qaxab'on wuxu' jun <hesitation> jun chek xib'on, k'o nik'yaj <hesitation> xib'on re <noise> plow che qatzaq pi qaq'ab' rajawxiik qaya' li qaxib'on tek'ara' qach'aj wii' taq qab'ab', xa'l taq qaq'ab', ch'ajtajek, kojtaj xib'on juntir chi riij <hesitation> tek'ar'a qatzaq qaya' wuxu' <hesitation> tzaqataj li ya', xaqara' rajawxiik qachajsaj li qaq'ab'.